अन्ग् ब स्पोर्त्स् नि न मन्सि। अन्ग् प्रए है, स्पोर्त्स् अहै म जये असल् उस्तु अहै बहुत् मुलि बहने जये कौनि पेर्फोर्मन्चे को, कौनि खेल को इम्प्रोवे कलम् थकै। किन्तु अन्ग् नि मोथे, पे पेर्फोर्मन्चे को एन्हन्चे कलम् न उस्तु अहै मुलि अहै। भहुत् मन्सि प्रन ओल्य्म्पिच् गिलेने, नतिओनल् गिलेने बिति मुलि जने जये हान्, एन्हन्चे कलम् ने द्रुग्स् को। भने स्पोर्त्स् को है गव्सिनि। अन्ग् नि बतो गव्सिनि नतुरल् पोवेर् जने, एनेर्ग्य् जने, स्तमिन जने गिलेने नन्गु मन्सि प्रए है। किन्तु असल् खतेअ जहि बै, जुदि मन्सि लेवेल् सिम्पने मन्सि प्रए है हाहिअ। पे तैमोहै मुलि लै, लन जये। लन को पुसे हिमल ब गव्सिनि पेर्फोर्मन्चे को एन्हन्चे कलम् न अर। अरिन्दु बिअ पुर प्रोपेर् बोद्य् को न गज्दि कलम् इन्तेर्नलि। किन्तु जुस्त् फोर् मन्से तिमे बेइन्ग् नि थकै, बिशर बहै हर मन्से लेवेल् नि स्पोर्त्स् को अछिएवे कलम् थकै।